أول خطوة أسويها هي أفعل كل أنظمة الدفاع على الأرض، بعدين أجوم استخدم تقنيات متطورة عشان أوجف الكائنات الفضائية، وأتعاون مع ناس عقول بشرية وRebots تساعدني ونوجف الغزو ونحمي كوكبنا.